بفضل أني أسمع العزف القديم، لي دي نحن اتعودنا <noise> ليهو من بدري و <noise> بنفهم فيها، لكن الشي <hesitation> الالات الجديدة دي مابنفهم فيو حاجة نحن، العزف الجديد ده.